فد يوم من الايام جان الجو حيل عاصف جتي سفينة يم الشاطيء يم وحدة من البلدان فالسكان كعدو الصبح التمو كلهم على هاي السفينة ديشوفون شبيها ما بيها من صعدو شافو ماكو احد بيها بس بيها اصوات ما عرفو شنو سببها فلمن نزلو للقبو للسفينة لكو جثث مالقبطان والمساعدين مالته منتحرين